Pìu ël regal, pìu 'na carta ch'a m'pias, pöi apres la puntaiu s'la taula e i bütu ën sima ël regal, pöi dopu piegu la carta e ënvizinu i due lembi e veiu se i arivu. Üna volta che i arivu pìu ën toch dë scotch e i lu bütu e pöi dopu saru i lati e i bütu ün fioch